Koa raha haiko mômba fômban-drô Aindônezia àby iô ndraiky izen̈y <hesitation> resaka fan̈anovan-drô teatira. Teatira ten̈a ny hain-drô zen̈y man̈ano mariônety àby io. Avô taon̈o vaovaon-drô zen̈y niepy fivolan̈an-drô izy. Man- an- ny fotoan̈an’io zeny mangin̈y tanteraka ze amin-drô.